<noise> O saru mararun e wuro tawe no hani <hesitation> nyalnde fuu no wurtuni no ekkiti golle mairu. E hani tawe nyande fuu hebi mitaaje las e sappo. Kan woni cappanɗe tati guloje muɗum, boɗɗi du e yaha daga lato sappe faa lo soji tati. Ɗun ɗon hale tawe o sare fu heɓi <noise> nyalnde fu gollinaɗun